Anre-anre aga makanjaq <noise> muanre bereq na madisingngi matterruq-terruq areggi allamperengnge madisi-disingngi allamperengnge yanaritu kaju-kajung areggi <hesitation> anre-anre toriyolo e pada nanasu e nene ta ko bola e yareggi ke bolana sijingnge ye manenna ro weddingnge padisi-disingngiq <hesitation> sialle- siallampereng ajana iyanre i anre-anre we ero lele we makkuke mega laddeq <hesitation> nabaluq tawwe deq nattentu makkada madisigga yero anre-anre we yenaro onnangnge ufau wi yaregga kaju-kajung anre-anre sibawa anre-anre toriyolo e maderri e nanasu